<hesitation> Karazany aretigny zao matetiky hita amin'ny kivà, ny tegna malaza maloha amin'izao dia ny haromontana an, ary izy igny mety mifindra amin'ny olombelogny, de manarak'izegny koa, ohatra zao karaha hoe le- le animaux de compagnies regny ozy njareo regny, biby ataoko hoe andragno, misy e <hesitation> misy e ery anaplasmose, misy karazan'aretigny eh, ery filariose, de misy koa